Mbô tsy ahatonga le magnarignary hagniny isan-teteky regny igny, izy koa mahandro regny igny efa isaigny tsara le ôlo ihignana aveke aminjegny atao atao leralera le mety ho laninle ôlogno fô na tsy zany izy kô fa tsy lany le hagniny igny tsy ariàgna fa ohatra hoe hafagnaigny aveke mbola hoagniny amin'ny fotoagna magnaraka na tsy zany koa atao agnatin'ny frizidera.